मेघौनी के दिनमेन हमनी ओरी खुब मेघ परैसै की त एक दिनका औसनके दिन भर मेघ लागलौ खुब मेघ लागलौ त हम कहली परतै। त उ दिनका बा ना परलौ रातो ला साझोला ना परलौ की त हम भात ओत निनके खा लेली आ भरीया ओरीया मल लेली की मल ओर केन हम सुते चल गेली। त भरखो भरखो रहल निन परलन सफा गहिरा निन मे रहली चल गेल न । त हमर न छतमे छिरी घरमे टिन साझले है की त मेघवा परैत हौ न त एतना न जोर से मेघबा परैत रहलै एतना न जोर से की हमर निने टुट गेल उ निन टुटाइ के मारेन हमे न डेरा गेल रहली हम कहली कथी बजैत है कथी हमर टिनबा मे बुलैता झमर झमर। हमरा न डरके मारे न हम न रूममे से ना रहली निखलैत की त फेन कहली रूक जाइतारी कथी बजैता देखे। त हमे बहारा आके देखैतारीन त सफा बरी मोट मेघ परैत रहलै त उहे बाला न झम झम करके बजैतरहलै त हम कहली ये इहे बाला बजैत है। आ निमन से सुनबे न त खुब निमन लगतौ सुनेके आ माने सफा निन मे रहबे आ अचानके परतौन मेघबा आ टिनबा बजतौ त डेरैइये जैबे। हमहु औसनके रहली डेरा गेल की आ उ दिनका बा न हम अकेले रहली केहु ना रहल हमर पपो घरे चल गेल रहल हम अकेले रहली रूममे आ उ दिनका बा एतना न जोर से मेघ परलै उहो आधा रातके मेघ परैत हौ। बस हम बरी जोरसे डेरा गेल रहली की तहीया सेन त बेन जाके न हम बाहरा जाके तैका देर बैठली खुब निमन बेहार बहतियौ आ मेघबा परेन झमझम देखेके खुब निमन लगैत रहल। त माने तहिया से न अब ना डेराइसी मेघ ओघ परैये त ।